Ñóo yó ta ho totima, ngu kito keña ñóo'i yo to tima yó tá. yó yayani nratón ta kuchi kuchini nra iin nara no ke. hojatón a to nra yó tu kini casitón ña vaton ña ke chitón, ha. ña nra iin na chó xayó nraku va tó nreayó otu inru dini kito ñoo kaxi ngu kito yó'o, tó inxhixa'a hitoyo vita vitani ni ho o on. xhitontón yachí va xhixhitón do yachí ni nritón, tó ixhixa to ichí mí tó kanravato, tó iinní to <hesitation> in xhixa tó <hesitation>